سامحني نعرف أنا الغلطا بالله بالحق معنها جيت نراجع في روحي لقيت روحي غلطان, ول- مرقدتش طول الليل ضميري قاعد يأنب فيا, بالله سامحني معناها, واللهي منقصد, أنا ما نام, حتى كي صارت؟ منعرفش كيفاش مم- ما- مجاش في بالي معناها باش توصل الحكايا تكبر هكا والكل, لذلك بالحق نتمنى إنه تكون سامحتني باش على الأقل إنا نرقد وضميري مرتاح, وراني والله, والله ما نقصد شي.